Yuti kuyuti <noise> kayeitü xu'un kayeitü borrego jun xu'un pollo come kuni yeitü xun yeitü ntukatyi ujun come pollo kayeitü xu'un kayeitü borregu kayeitü xun ajan.